फेब्रुवारी महायनो विंगडा विंगडा कार्यावळी, सुटयो आणि उत्सवांनी भरिल्यो महायनो। फेब्रुवारीत जावपी एक लक्षांत डोवाराप सारको उत्सव म्हळेयर 'व्हॅलेंटाइन्स दिस' जो चौवध फेब्रुवारीका पडता। मोगी, इष्टगत्त आणि घरचायन-वांगेड्या मडी मोग आणि मोग उकतवपाखातीर हाँ दिस आपाता। तशेच उत्तर घोलारघाट फेब्रुवारी महायनो अजुनय गीमांचो महायनो आसुना संवासारांतल्या। जन्या तेया वातारणि थंड तपमान आणि बर्फ चड परमानांत पडता। खरी म्हळेयर फेब्रुवारी हो चड करून बर्फाचें वडाला आणि गीमाच्या हवामानाचो महायनो आसुना या काळांत। जन्या तेया वातारणि वाढ परमानांत बर्फ पडता।